بشرب في اليوم حوالي من لتر ونص ل لترين مايه دا تقريبا في اليوم يعني تقريبا في الأسبوع اربعتاشر لتر مايه او خمستاشر بيتراوح ما بين كدا.